الأيام كان فيه لعبة بتكلم الطفل هو كان فاكر إن ده الطبيعي لأن إن اللعبة دي لما بتكبر زيها بالظبط ـ زيه بالظبط هي بتتقدر تتكلم لغة البشر فا كان شايف إن ده عادي فا بعد ملاحظة أهل الطفل إن ده بيحصل وإن هي فعلا قادرة تتكلم ودي مش خدعة ودي حقيقة تخلصوا من اللعبة فضل الطفل حاـ حاسس بالوحدة بشكل كبير جدا لحد ما جابوله لعبة تانية ومع الوقت قدرت تتكلم هي كمان.